Ia! Hafaka hazavaina amin-jaza ny mombamomba ny fahitalavitra, izy manana hendriky carré ary hafaka manaboaka sary, hafaka hizahavana film, ny variétés sy ny tariny.